Al nadum alla hassar fi hayati katir hubas abuyi, wa darigal hassa fi hayati di, katir hibas hassa bastaʼa mala wa gaid ban ja allamni ashsha bi gulleyi kan shafni sau da bigulleyi sau da auwal, aʼa sauke sauke, ashaga lil bi taharir nam a bigul leyin sawwan del da hinna bas lel yom yajid bastaʼa.